Kunni mai ri kamponga iya e pabuntingang toi isse samara nampa iya njo pole pa buntinganga, <hesitation> anu to isse pakaroa i, njo nu rikuanga paganrangang, iya njo paganranganga punna assarai nu nangai kalea i injo naung anak-anak a, apalagi gitte nni mae ri kamponga nu beda-beda adatna taua, punna nakke ri kampongku iya injo tau ganranga biasana ta rua ngallo ruang bangi i ranna, kang paling heba injo punna bangi paccingna injo pabuntinganga, apalagi kunjo biasa rie rikuangang perkumpulan, kabinra-binrangna injo kunjo taua, rie to injo pole rikuangang erang-erang, punna rie tau kahajuang, biasana njo kutte tau nau na erang-eranga iya, sangka buangangi, riemi kunjo ni erang taua biasa berasa, bajao, minyak, na tarigu to pole, tapi biasa to pole rie tau sibuangang iya, angerangi erang anu dos, rie to njo pole mae tra tradisi rikuanga iya antama ri balla, injo antama ri balla a lohe kalea injo kutte harus nigaukang, <hesitation> rie njo rikuangang a baca, <hesitation> a barasanji, na dinini. Punna nakuangi isse paranna tau iya, iya kalemi injo sumpae nu kutappua paling parallu ni gaukang kah kulange-langere to injo carita iya punna anre ni gaukkangi, biasana rie tau napaka garring, biasa njo todo kulangere iya garringna taua punna anre nagaukangi injo nu dikuanganga, rie garring ladda, rie todo nu anreja, mingka punna injo nikua garring ladda iya biasa na palamapa nyahanna taua, punna ri kutananga kapang nakke tentang tradisi nu gassing rie injo mae rikamponga iya injoji kusse <hesitation> ganrang, pabuntingang na tau antama ri balla.